Monedhat me skaje të rigartura u dizajnuan për të parandaluar që dikush të hiqte sasi të vogla metali të çmuar, si argjendi ose ari, pa u vënë re. Vijat shërbenin si një sistem sigurie për të ruajtur vlerën e monedhës.